Ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii, nȧȧŋ nìì naŋ nȧaŋ sìè, e nɛ̀ŋ jiɛ̀jiɛ̀ɛ mìŋ nyìmè kɛ̀ mìŋ naŋ nȧaŋ jè lɛ, ɔ̀ɔ̀ e nɛ̀ŋ lȧȧsìɛ mìŋ nyìmè kɛ̀ è naŋ nȧaŋ jè lɛ naŋ yaȧ ke gbàlà ɓou, mìŋ yaȧ weè miinyɛŋ mìŋ naŋ nyiŋ yɛ̀mɛ̀ dàwi miɔ̀ŋ bà sìwè yèè mìŋ nauŋ nyiŋ gè sìwè mìŋ naŋ gbìlè, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ kii, kòòìm jè nȧaŋ è nɛ̀ŋje bȧ gbiŋ nȧȧìm jaa yɛi le.